ஜலதோஷம் அல்லது காய்ச்சலைக் கவனித்துக்கொள்ள. ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள் தண்ணீர். குழம்பு அல்லது தேநீர் போன்ற திரவங்களை அதிக அளவில். குடிக்கவும் ஈரப்பதத்தை காற்றில் சேர்க்க ஈரப்பதமூட்டியைப். பயன்படுத்தவும் தொண்டை வலிக்கு உப்புநீரைக் கொப்பளிக்கவும். மேலும் மருந்தைப் பயன்படுத்தவும் காய்ச்சல் மற்றும். வலியைக் கட்டுப்படுத்த வலி நிவாரணிகள் அசெட்டமினோ. பென் அல்லது இப்யூபுரூஃபன் போன்ற மருந்துகள். ஆல்கஹால் மற்றும் காஃபினைத் தவிர்க்கவும். அறிகுறிகள் மோசமடைந்தால் அல்லது தொட. ர்ந்தால் மருத்துவரை அணுகவும்.